Ɗum baafal non mbiyata, mbawngal dunƴeede walla naayeede so ɓamaa ko woni ley too. Non nii woni no neɗɗo waawi siforaade ɗun faa tawee ana faamoo.